Nyowe mu ka yange ninkira kulinda enkoko habwokuba tinyikarayo nyikara ha musi ha mulimo nyenkyara nkeera ninziha ebyokulya ninzisibira mu kiju nukwo obungaruka rwebagyo nzo nyongera nziha ebyokulya bindi

Naasemerra kulya kunywa obusera obulimu amata naasemerra kulya ebintu ebikusarra nk'enjagi enswiga nukwo asobole kutunga amata gakumara mu mabeere

Omuntu owaine obujune noosemerra omuyambe mu kurabira mu kumuhikyaho ekyo eki arukuba naayetaaga kandi n'okumwolekera kimu engonzi ezi akuba noorora aihirweho mu bwomeezi bwe

Kintu kikuru muno kugirra bagenzi baawe embabazi habwokuba embabazi ezi ez'okubagirra naiwe olizigirirwa otaina mbabazi otaina mbabazi rundi otagiriire bagenzi baawe embabazi naiwe tolizigirirwa kikuru muno kugirra bagenzi baawe embabazi

Omwebembezi omurungi asemeriire kuba naahuliriza kandi asemeriire kuba naahayo obwire bwe ha bantu abandi tasemeriire kuba musuma kandi asemeriire kuba mwebembezi omwinganiza atakugwa rubaju rumu

Kintu kikuru muno okwega ha buhangwa obw'amahanga agatali gamu nukwo omanye biki ebirukufa omu mahanga agandi

Omuntu owaasomere naakora ebintu ebirumu amagezi kandi nayebembera abantu abandi kurungi na habw'ekyo okusoma kikuru muno kandi emikoro enyingi eyeekwebemberwa ha kyaro kyaitu neekira muno kukorwa abantu abasomere

Ebiro bikuru binu mubijaguza mu kurabira mu kucumba okulya kuraaliza abagenyi okwija omuka yange tukasemererwa tukajaguza tukamara tukagenda n'okurambura omu bicweka ebimu n'ebimu kurora kwetegereza ebintu ebiri omu nsi yaitu

Ensonga eyeekukira kuleeta obutandwa ha nguudo mu Uganda nukwo ababingi b'ebiiruka kubivugira ha nziriga ey'amaani kandi abamu nibabinga ebiiruka obu batamiire abamu babinga ebiiruka nibabaliza ha masimu kandi obumu n'enguudo ezimu ziba ziine ebiina zitakozerwe kurungi

Obu mpurra amasu mbyama oba nteera esimu mbazaaho na munywani wange oba mbunga munywani wange obu aba andi haihi tuteera storre

Nyowe mu kyaro ky'owange enjura obu eba etagwire obu ndeeta amaizi ha iziba nyekozesa mpora mpora tingasiisa kandi ebitooke nkira kubyalirra nukwo amaizi agali mu itaka gatahwayo

Nitusobora okunaaba buli buli kiro kwetantara emibiri yaitu etanunka ekindi nitusobora kwogya engoye zaitu zoona ez'aheeru n'ez'omunda nukwo tutanunka emibiri

Kyomugaso muno okugema abaana habwokuba obu tugema abaana kituyamba okwetantara endwaire ezo ezisemeriire rundi ezaakubaire nzigya kuruga ah mu baana abatagemerwe zikabakwata na habw'ekyo kirungi muno kugema abaana endwaire nka pooliyo tetenasi hanyuma n'ezindi

Amoogero gaitu hamu n'ebyogero byaitu twine kubiyonja kurungi ntukozesa esabbuuni hamu n'amaizi hamu n'ebintu ebindi nka jiiki

Obutumwa obu ndukuha omuzaire anyakwine omwana anyakwine ebisimba nukwo kugarra omwana ha zigati akamuhana akamuteeka mu bantu abakuru akamuteeka mu bakoonyezi rundi mu bahabuzi bakamwikaliza bakamwoleka emikorre n'engeso

Ebiro ebikuru nka Krisimansi Idi n'ebindi ngenda kusaba ha kani ha keleziya obu ndugayo tucumba ekiihuro tulya tumara tunywa tuteekaho ebizina byaitu tuhuliriza abakaikuru n'abagurusi batuganikiza enganikyo batukaguza ebikaguzo tubagarukamu

Abazaire basemeriire kuteererraaga obutoosa abaana baabo kwetantara ebikoosi ebibi basemeriire obutoosa kubateererra nibabooleka ebibi ebinyakuli mu kutaaha mu bikoosi ebibi kandi basemeriire n'okubanywana bafooke banywani baabo nukwo abaana basobororreege byona ebi barukutangatangana

Ntakarugire omuka omu bwire bwa nyenkya mbanza okwimuka kuteekaniza enju kandi obu mara kuteekaniza enju ntunga bureekifasiti nsaba hati nsimbura nduga omuka

Omuntu owaine obujune noosobora kumuyamba obu noobaza nawe noomugarraamu amaani noomugambira nkooku atali nuwe wenka arukuraba mu nyikara enyakugumangaine nukwo omuntu ogu osobole okumukoonyeera ebiteekereezo bye okutataraiga

Obulemeezi obw'amaani muno obuli hagati y'abantu babiri obu nubwo ngu abasaija abaingi omu obwire bunu tibakuha bakazi baabo ekitiinisa baingi mbamara kuswera abakazi mbalekaho aho mbagenda kuserra abakazi bandi obu bubaire bulemeezi bwingi muno mu kyaro kyaitu kandi ekirungi ekirumu nukwo ngu kirungi muno kwikara mu maka amarungi abaswerangaine

Kakuba turora omuntu naasekeereza omulema twina kumuhabura ngu ekintu ekyarukukora eki tikiri kirungi nikigarra omulema enyuma kandi nikimumara amaani kwerora nk'omuntu owaataine mugaso kandi kunu nawe muntu anyakwina obwomeezi

Abantu ab'omu kicweka kyange balima ebyokulya batunda mu katale baliisa ebisoro babitunda obu bikura batunda amaduuka basuubura abandi basoha basona ekyalaani bavuga pikipiki n'obugaali abandi bavuga motoka nka bbaasi na tekisi

Nibagambira abantu omugaso gw'okusoma nibabateererra okutwara abaana boona omu masomero okusoma kuruga omu kukora orukurato rw'okubazaaho eby'enyegesa

Kukorra hamu mu kicweka kyaitu kireesereho enkurakurana kandi n'orufumo nirugamba ngu ageeteraine nugo gaata igufa abantu batandikireho eby'obusuubuzi bigenzere mu maiso habw'okukorra hamu

Obutandwa bukizire kuleetwa ensonga zingi ha nguude omu Uganda ensonga nka abantu nibavuga supiidi enyingi kandi ensonga endi abantu nibavuga obu bakuba banywire

Kwoga buli kiro kintu kikuru muno habwokuba obu okwoga nooba mwecumi nootangirayo endwaire tokununkirra abantu kirungi muno kuba mwecumi rundi kwoga buli kiro mmh

Abakazi baine kwetaba mu by'endema mu Uganda habwokuba obwire obukusinga obwingi abakazi abakulemebwa ha rulengo rwa hansi obugabe bwabo niburubatirirwa muno kusinga nkooku butaakurubatibwe kuba baineyo abakubakuratira

Ebijuma ebi twine mu Uganda ebirukunulirra nobu orukuba otayongiiremu kintu kyona nka sukaali bingi muno kandi eby'omugaso ha bwomeezi bwaitu twina fene twina enanaasi twina amapapaali twina emiyembe ebijuma bingi muno byona nibinulirra nuli nuli nuli

Abantu ab'omu kicweka kyange abakukira obwingi baine rreediyo rreediyo ezi nizo zikubayamba okutunga amakuru agaabaire mu gavumenti

Abantu abatarukwesobora mu kicweka kyaitu twine kubagarraamu amaani ntubooleka ngu embeera ei barumu teri y'oruteekerro niija kuhika neehwaho kandi twine kubakoonyera okubahaho akasente nukwo okubaha ebyokulya okubaha engoye okubaha oburaaro n'okubasobozesa kubatwara mu masomero

Obunaku buleeteriize abaana abaingi okutasoma mu masomero habw'okuburwa ebyetaago

Ebitebe by'abakozi hamu n'ebyabalimi bireesere emirimo eyeetali emu n'emu omu bicweka habwokuba nk'ekitebe ky'abalimi noosanga kiheeriize abantu emirimo mu kurabira mu kuhimba ebyo ebikuba birimirwe mu musiri kubireeta mu butale ebitebe eby'abakozi biheerize abantu emirimo etali emu n'emu mu kurabira kukora emirimo nk'okwogya obundi mu byolooni

Abantu ab'omu kicweka ky'owaitu bakira kukora emirimo nk'enu okutunga sente abamu nibalima kandi nibaliisa abamu nibeegesa abamu nibateera amatafaali mbatunda mbaihamu sente abamu nibasoha ensamaaki abamu nibajanjaba abarwaire

Omuntu owaabiihirwa biihirwa taine nk'oku ayehurra kwihaho buhangwa bwe nukwo yahangirwe taine nk'oku akugamba ngu naayehurra obu buhangwa bwe eeh kandi taine nk'oku ahurra habwokuba kintu kimuli mu buhangwa buhangwa bwe nukwo Ruhanga yamuhangire

Abaana b'obwisiki mu kicweka kyaitu mbatangatangana obulemeezi butali bumu na bumu abandi nibatwara enda ezibateegondiize abandi abazaire baabo tibakubaheererra mu masomero kubasasurra ebisale by'amasomero abandi abaana noosanga abazai basaija nibabahamba abaisiki baitu nibabonabona mu kicweka kyaitu

Ebitebe ebi eby'abakozi-kweteerana n'eby'abalimi bireesereho emirimo na muno muno mu baana abasomere abamu bafookere bahandiiki abandi baafooka baahi b'amagezi baaleetaho n'aba n'abandi mbavuga motoka badriver

Abakazi nibarolerra abaana nibateekaniza obubaka nibasomesa nibalima nibatunga ebitungwa omu maka egyo emirimo yoona abakazi nibasobora okugikora

Ebitongole bya gavumenti kurora byaleeta emirimo mu kiikaro kyaitu nibiheereza abantu obujuunanizibwa kukora emirimo etali emu n'emu n'okwe mu kurora ebi nibibasasura akasente

Nituso nitusobora okubaza hamu tukamanyisa ngana obuzibu obunyakuroho kandi tukaserra omulingo ogu tusobora kubumaraho hatali kukungana

Omwebembezi omurungi aine kuba n'engeso enungi engeso ez'engonzi kuganyira kwebundaaza kuba w'amazima n'okuba kyokurorraaho n'okuteekamu abantu abandi amaani

Tibeehikizeeho tekinoloje habwokuba abantu abaingi omu kicweka kyaitu tibasomere kandi niibura lya sente lireeterize abantu okutatunga tekinoloje egyo

Abaisiki baine kugenda mu isomero nk'aboojo habwokuba nabo bantu nk'abandi nabo bantu b'ihanga nn nabo mbeetaaga obukoonyezi ooh obw'abantu boona basemeriire kuba niba nibatunga omu masomero ekyo nikyo nsonga habwaki abantu basemeri abaana b'obwisiki nabo basemeriire kugenda mu masomero

Omwebembezi omurungi asemeriire kuba naayebundaaza asemeriire kuba naahuliiriza abantu kandi asemeriire kuba naahabura abantu kandi nawe asemeriire kuba naahaburwa mbere akuba akozere ensobi

Abaana ab'omu kicweka kyange bazaana omupiira gw'amaguru bazaana omupiira gw'okubaka bazaana omupiira gw'ensero bairuka bavuga obugaali bw'empaka babaka akapiira n'okwepena baguruka obuguha bazaana n'okwesereka

Abantu b'omu kyaro kyange obu barora omwisiki ajwaire endabada nk'abasaija bateekereza ngu ogu omwana mwana malaaya

Nibakira okubifuuhirra n'emibazi nibalirra n'ebinyansi nibabyomberra omu bwire nibabibyarra omu bwire

Engeso y'okutamu abantu ekitiinisa neesobora kwegesebwa omu masomero mu kurabura mu bintu abaana bakurora abasomesa nibeetwazaamu ebintu abeegesa bakwegesa abaana binu nibiija kubayamba abaana banu kurora baakura baine engeso mu kurabira mu kubahabura n'omu kubateererra

Obu mba ntakabyamire mbanza ncumba ebyokulya ndya obu mmara kulya ndoraho obuzaano ha tiivi obumu nkira kurora amakuru obu mmara nyara ekitabu nsaba esaara nukwo mbyama

Omu kiikaro kyaitu obu haba hatagwireyo enjura kumara akasumi akaraihire kandi tubyaire ebirimwa byaitu obumu n'obumu nyowe nkira kukozesa okuseeserra amaizi ngateeka omu kipiira ninkiduburamu obuhuru ha munwa gwakyo aho nukwe ninseeserra ebirimwa byange nukwo bitooma

Obu mpurra obujwaahi mbanza nyikarra mpuumuraho kurora nahuumuzaaho obwomeezi obu nkuba obujwahi nkyabwine bwingi nyogaho amaizi mara kwogaho amaizi mbanza mpuumuraho mu kitabu kyange

Akasumi ako obu natungire esimu yaawe y'okubanza nkaba ntagimanyire kurungi naserra munywani wange owaakaba agiine yanyegesa yaginyegesa kurungi yangamba nookora oti n'oti aah naizire kugitunga ey'okubanza nkaba ntagimanyire nkagyega nkuzire

Twine kulinda ebiikaro nambere tukwiha amaizi biri byecumi habwokuba amaizi ago niganguha kusiisikara kugiibwamu oburofu obusobora kuturugirwamu oburwaire kakuba tuganywa rundi tukagakozesa

Kirungi muno kwekebeza akahuka ka siliimu nukwo okenge obu oraaba okaine ogende ha mibazi kandi oraaba otakaine oyitantale rundi ogume n'omugonzebwa waawe omu wenka

Ediini z'ezindi zireesere nk'abasista bajwara kuta eveero ha mutwe abasiraamu bajwara nabo besweka kurungi kandi naitwe abantu abandi ediini yo neeragira omuntu ojwale kurungi engoye eziraihire busaho diini n'emu eyeeragira kujwara engoye engufu rundi kugenda busa

Kuba hamu omu mikoro n'ebintu ebikuba bibaireho nk'okufeerwa ntuba hamu mu busaasi n'omuntu ogu owaihirweho omuntu we n'omu bugenyi oba mukujaguza nitusemererwa n'omuntu ogu owaakuba naajaguza

Nyowe ekyanyenkya nkira kulya ebyokulya ebi mba ndaire ncumbire ekiro nibyo ntagasa nyenkya ndya

Abantu ab'omu kicweka kyaitu tibaine miringo erukumara kurora bayehikyaho tekinologiya habwokuba itwena titurukwisanaisana omu kicweka nk'oku tuli halumu abakukora halumu abatakukora so noosanga buli muntu entaahya ye nk'oku akuba ali n'eba etarukwisana n'amugenzi we

Abazaire baine kusoborra abaana baabo ebi ebi ebizibu ebirukuruga mu bikoosi ebibi babasobororre engeso ezibi ezibarukwija kwega mu bikoosi ebibi babasobororre n'ebintu byona ebiraa ebiraabahikaho obu baraaba beetabire mu bikoosi ebibi